a feveret animal peo, a animal eo to iu no sih to iu no sih a, tah ve koeh a pusi. Pusi sih a animal a vi'ah. Ito, i si ta eo to ep no si bi i a, a animal a klin amot. Nat inon pa, tate ve bi vabebeak, nat inon ito kes koman non a gove pama, kuren nia veh. Pa vabebeak ahik ki pa pe ha en. Mea, i pet a pusi ea to matop eror, ve eo to iu no si iun, a tate pa, ve ve ito veo non si o tah ve o ke'us. Kapa sue bea to goroh vaviah iun. Bi arus non o tah ve o ke'us. Vapeo a varer. mea, tayiah pet ep to iu no si pama animal rarih, ke'us pusi koeh me a tah pet e keh. Keh pet eo to iu rakah no sih. Keh si a animal a vi'ah. I iu no si yiah pi a po o ito, matop inon si a von. Bea no ro nih, ear to no meror yiah, mohin, hek varona, tayiah. Tate apa peok. Veo- veo non a ti. I a, animal bone sih, i a- a vi'ah. von, to te meno a, si buok a keh eo to matop ban neno, mea pa'eh a pusi. Ea to en ror, si mas te pet bat menon ama te, tah en pir ea to he. Vabet gev ke ra'oer. I pet a animal boneh to pino akuk pet a rorar. Nat enon pa tah ve a tah en. Nat enon pa avuh o ken tah en tayiah e to en nom. Kapa nat ror po tem ear to en ror, ir rareom, te rer sun rer, avuh ha varer. Ea si mas he ra'oer pet kir en. I ama si bua animal boneh eo to iu- iu matop- matop ino sih von. Mea tayiah, ahik, e i kor a bua enimor bomarih sih eo to iu raka no, to viah non. Pa matop pa te.